Maro moa rolahy ñy biby marañi-tsày. mana ñy fahaïzany manoka: - Manahaky anizay ñy biby atao hoe delfina zao. <shushes> ao ñy kôrôna. misy koa ñy spinzé. <shushes> misy koa ñy biby atao hoe elefan zao ;la biby marañi-tsày toko'eo ro sady misy fitadidia. <shushes> misy koa ñy biby atao hoe papango zao. rezao iaby zany.